me koʻu ʻohana. me kaʻu wahine, me kā māua keiki hoʻomākaukau koke i ka ʻaina ahiahi. ʻai koke i ka ʻaina ahiahi a laila hele wāwae kekahi ʻano hele wāwae kaʻi mālie ʻaʻale hoʻāʻo nei e hoʻēmi kino i kēlā wā akā he ʻano hele wāwae e kōkua i ka ʻōpū me ka ʻai ʻana a laila hoʻi mai i ka hale, ʻauʻau, launa pū a nānea